Narekko meloq kiq mabbicara rupa-rupanna <hesitation> esso e kondisinna rekeng esso e <hesitation> engka biasa nasengnge tawwe marellung engka biasa nasengnge te mapettanni yaseq engka to biasa nasengnge te canecciq ni engka to biasa napau tawwe <noise> maladdeq ni bosi e bosi loppo ni bosi loppo ni naseng nonno.